<noise> toh-toh Tailawo kannigama e gachi dangi wanai aho asinda wankulukaŋ taila kulukaŋ dummi gono, dichai’mono chaiwane maŋchi asi wasino burra cha’no gatar’ka farga, dan jomo bindai nidi manchi burra chano burra gataida wala, manchi burra chano burra gataida, dikambano ni’goga taida mo, kamba bunbo gafarga amma da chaiwane chaiwane burra tarka farganda waŋkulo kaŋ burra gatai, dolaimo burra ma gisi kafulanzam. Komingwai kan nigotai dinfarga ay akamata nima gisi kafulaŋzam, zama burra sitai maŋchi burra ga ingaburŋ we no, noru chaichiyanmo manchi burweyaŋ nara burra minga burnwe manchi inga kachi nima du hari wo dindi niduwa kulu sa a sa a no, komin tabikan nitai burfoyaŋ gatabi burfoyaŋmo karfallaŋ no nigadi e mado hari, bani jiri katabi dimmaŋ di irkwai’mininno nisiduwa di irkwai’ninnomo karfallaŋno nimaduwa, yadinno barburraizai. Nimadi burwanai ma doru kala mafarga asibu amma burra kan e maŋ azawa asai bu’yaŋdin ingano gabu kafaida burra kango bani samay kalburraima mamaki e manai halamatai burrakaŋ sinda bani no bu kafaida janta kwamo e manai eh mai ay janta kwamo gadoru kafaida jantakwamo banikwamo gabu kafaida jantakwamo, wadin kulu amsaranago ninaiha ayninno ni amsa nidi shikainaŋ amainoya.